اجيب طاوة اخلي بيها زيت، وارجع اثغم بصل واخلينو بالطاوة، لي حد ما يستوي وتطلع غيحتو، اضيف فوقاتم طماطة وملح، وارجع اقبغ الطاوة واخليها فد عشغ دقايق ،- بعدين اجيب بيضة، اعزل الصفاغ عن البياض، اخلط البياض واخلينو فوقاتا، - واخر مرحلة اخلي الصفاغ ني فوقاتم